أهم معتقد <hesitation> أتمنى إنه <hesitation> أكلم عنه كل الناس وأعلمه للناس الآخرين، ويكون مبدأ لكل الناس إنه نسعى لسعادة الآخرين مثل ما نسعى لسعادة أنفسنا، ولازم نعرف إنه <hesitation> مستحيل يكون الإنسان سعيد على حساب <hesitation> تعاسة مجتمع بأكمله، فسعادة الوطن من سعادة المجتمع، وسعادة المجتمع من سعادة الفرد.